सओ नंबर सोच के हाम्रा दिमाग मे कथी आबिया सका जैसे क्रिकेट मे सका हानैय चौका रहैया आ रनिंग रहैया । ऑइसे वी सओ नंबर सोच के लूडो के सब से बरका नंबर एउटा सओ रहैया केकारों वी लकी जर्सी सओ रहिया । प्लेयर सब के आउसाँका सओ नंबर सोच के बहुत किसियों दिमाग मे आबाइया सओ नंबर एउटा ईविन नंबर वी बा । सओ हम कहियों वी जब चलाइट रहाइसी त सओ कदम आगड़ी बुले के पारैया आउसाँक सोच वी आबाइया दिमाग मे । हम लाइक राहली त सओ के पिसादी बहुत भगल बारी कहेसे सओ मतलब हाम्रा सओ क्लास टाकला पढे के लागि बहुत भगल बारी । सओ क्लास मे हाम्रा आवी टाकला सब से गारो सब्जेक्ट सोशल स्टडीस लगल बा । हम सओ मे एकचोटी फैल होयल बारी बहुत बोर्डिंग स्कूल मे सिक्ष क्लास हाम्रा बहुत आवी टाकला दुख डेले बा सओ नंबर